والله يا أخي، لو جاتني هاي الفرصة أنا باختار إني أكون عندي قوة بدنية خارقة، تخيل تخيل لو جاتني فرصة إني أكون أقوى واحد بالعالم! ما أتردد لحظة، تخيل قوة عضلاتك تكفي إنك ترفع جبل، أو إنك تجري أسرع من ريح، بهالقوة أقدر أساعد الناس إللي محتاجين وأحميهم من أي خطر، وبعدين تخيل المتعة إللي في إنك تتحدى نفسك وتسوي أشياء مستحيلة.